Yanduti reta jare andira reta kua reta jae pituyae rupi oeka okaru vaerava ñanemiari ñai jaeko jurumbukuku jare oimeye aye aye jare oime ñanoi tarcero malayu kua kua retako jae oguata oeka jembiu yae pituyae rupi kua mimba reta oguata